نفضل النوم بكري, والاستيقاظ بكري, على خاطر اللي نحس الصباح هوا أحسن وقت للتركيز والإنتاجيا, وقت اللي تفيق الصباح بكري, يكون عندي وقت هادي, نبدا يومي فيه بنشاط وحيويا, سوا كان ممارسة الرياضا, وإلا نقرا كتاب, وإلا جريدا, ويكون وقتي منظم, ونحط فيه مهامي اليوميا, من خدما وإلا قرايا, وإلا باش نخرج نقضي قضيت مع العائلا.